Na' c̲h̲ap gaꞌy amig. ti ti amig c̲h̲ap c̲h̲ap tib doce, stib amigna chap trese, stibna c̲h̲ap once, stib c̲h̲ap dies.